هي مهم واحد يدرس ادب لان يعني واحد يعرف شلون يشعر يعرف قواعد الشعر يعرف انه الشعراء قبل شعراء العصور الوسطى سعراء شعراء الجاهلية المعلقات هاي كلها الها علاقة